Pus ñaivii yó'o tá, nriyavia nriyavio chí ta ngu tón xa konreo mio tá ki kueo tá hón tó ko mili tá yachi ni nrio ñaivii yó, to nriyavii kini, iin vida chi yó'o ñaivii yó chí, mientras ná ko vao tá na kadachó ta nrea nrida ña konio tá neoña yáchi ni neoña há a ña deoyó aña di'o nridá ahió yó ta nrida ta. <hesitation> ta kechó ta mientras na ko vaó, ta nrida yó ta neoña ta oxa konreo mio, toña na tio nra iin ichi ná xhío a ña. <hesitation> ho o on. ku nravao hín ta ngu. drogayó nida yó mal kea chió ta yachini nrio ñaiví.